געדי נטייב טאג'ין דיאל לחם מע אלברקוק ו מסאח, מחמר מזיאן מע חבז דאר ו לימון מסיר, עלאש חית הוא טבק מג'רבי אסיל, קייג'מע אלחלאווה ואלמלח ואלעטריה דיאלו קטפכר מס פאלטפולה דיאלם, קנזינו בלע'לג'לן ואלבייד אלמסלוק, געדי ידוו ל חכאם, ו תעחבום אלנק'ה, געדי יעرفו בלי טאג'ין האדה פיה קסה ו תאריח ו חוב דיאל אלמקלה אלאסילה.